<hesitation> trouver benn place boo xam ne ni denceekaay la, denceekaayu xaalis moom lañuy wax banque <noise> xam nga ne si ngay liggéey ñu ngi lay fay weer walla nga yaa ngi business foofu le yaa ngi def àlla def guardian nga jaay am sa xaalis, nga dem nga denc ko si banque. Ñëpp ñu si daanaka àdduna yi ñëpp loolu lañoo def léegi nga jël sa xaalis denc ko moo gën <noise> nga denc ko si kër mu ñëw réer, walla nit ñëw sàcc ko. Soo buggee lu óor mun nga def ko si banque bi nga xamante ne ni sa tur moo faa nekka, sa sign, sa tur sa id card, sa sa sa téléphone number <noise> yëpp dañ ko fay def dencal la, <noise> walla time boo ko soxlaa ak amount boo ci soxla nga dem nga génnee loolu noonu faj sa soxla lu des nga bàyyi ko fa, soo demaatee liggéey weer deeyee ñu fay la yóbbu ko sa banque sa xaalis mu ngi fa time boo amee soxla nga dem faj, <noise> walla nga dem sa business jaay, loo dajale nga am, balaa nga koo teg si néeg bi nga ne xaaral ma yóbbu ko si banque bi moo gënaa óor <noise> boobu kenn du ko laal, kenn du ko sàcc, loolu mooy banque denceekaay la, denceekaay bi nga xam ne óor na <noise> te mucc na ayib. Banque dafa bari façon <noise> am na banques yoo xamante ne ni mun ngaa am sa néeg nga defar ko, nga def ko caabi, nga tëj nga denc time boo amee soxla nga jël génne. Boobu tam banque la beneen façon banque la, am na looy yore <noise> mun ngaa am dem si bitik gis borom bitik dénk ko xaalis mu bind nga binda, saa boo amee soxla nga dem jël sa xaalis boobu tam banque la. Mun nga am benn <noise> meer ci kër gi nga dénk ko sa xaalis nga xam ni bés bii dénk nga ko tant nangam, bés boo amee sa soxla nga dem jël nga denca, yooyu yëpp fasoŋi banque la <noise> yi nga xamante ne mun nga ko jël nga denca. Dencekaay <noise> dafa bari fasoŋ waaw.